<noise> يا أخي وظيفة أحبها وراتب قليل لأنها بالنهاية لو تحب شغلك تحس بالسعادة، والفلوس تجي وتروح بس الوظيفة ما تحبها بتكره حياتك كل يوم تصحى وأنت مظايج شنو الفايدة.